Aretin̈y mpahazo ny amboa: la razy; reô fa takan̈'in̈y aretin'in̈y irô tsy tsy azon̈ao sômasôman̈a feky, manaikitry, avô kaikitrin̈any in̈y koa mifindra amin̈ao manjary mamparary ain-ten̈a koa de ten̈a ratsy zen̈y aretin̈y baka amy amboa àby io, manjary rômbotro baka amboa takan'izy io.